Katelanibwa familia ya kwa kuchelea lugha ya pughwa inya, ya kwaghu, kuchelea Kighonu kuchelea ki- ki- nani kwelahalele ni mwana akeho, Kithambaa, nahelela Ki- Kinyamwethi kuchelela na kuchelea lugha ya pughwa inya, kuchelea Kighonu, Kithwahili, Kyathu, Kyagha na Kinyamwethi.